Ciudad pe yaiko yave yau i kavi oñepoanovae aniara yandembaeraji, erei tetape ñai yave yau i atajao pegua, bomba o iakapegua jokua ipuereta yanemombaaeraji ikavia yande yave